Minkaa so a lanndiike kam mi wiyan winegiri ndiyam ñolnaaɗan tan. So lanɗanm seeɗa waɗaa e muuɗum ɗoo haaɗi. Sabi ɗan ndiyan lammitoojan. Kaa, sikke walaa won kulle goɗɗe nii moƴƴinooɓe ɓee ngaɗtata hen faa tawee ana ɓooya e butel ngel.